Te ya'a janchi naku taka yivixli, lo'o takanchia nakuxhi tivexyuu, manzana kuii, chikue marazana, mispero, taka sandia, melon, taka xhikuii, tayee kuu x <hesitation> xlina'a, takanchi ha a a ya'á an takui nanchi xhí kuexhia nakai i iin.